<hesitation> Bresil mi wana andu ɗo dun sanne, ka mi doo andi ɓe yimɓe ɓornotoɓe weste, halooɓe angele, heɓe jogii bomi duu keertanaaɗi ɓe ɗi ɓe mbomata. Faa tawee kaa so ɗi mbomaama fuu, wiyete <hesitation> "ɗun kayi, yimɓe Bresiil mbomata ɗun.".